אויב מ'קויפט <hesitation> זאכן וואס זענען געמאכט פאר קאמערשעל- פאר צו קאכן אזוי ווי פאר א באנטש מענטשן <hesitation> און מ'נוצט עס די וועג ווי אזוי די רעסטוראנט נוצט עס און מ'לייגט צו מער טייערע אינגרידיענס אזוי ווי זאכן וואס מ'נוצט אין די עסן, אלץ בעסער גייט עס האבן א טעם אזוי ווי ס'איז געקויפט.